أنصحه يجرا كتابات متنوعة من المقالات الكتب يتعلم إيش لون الكتاب الكبار يرتبون أفكارهم، بعدين أجول له يكتب يوميًا حتى لو فقرةصغيرة ومع الوجت راح يلاحظ أن أسلوبه يتحسن وبيجدر ممكن يشارك كتاباته مع ناس يثق فيهم علشان يأخذ رأيهم.